E wodi liɗɗi fere-fere ko mi anndi, e wodi liɗɗi karfasaaji, e wodi liɗɗi tarwadaji, e liɗɗi gaiwa, e liɗɗi kawaraaji e wodi liɗɗi ɗuɗɗi haa e faaɓo e liɗɗi ɗuɗɗi.